Ɔkwan a light switch ɛfa so yɛ adwuma deɛ <hesitation> mu ɔden. Nanso me nimdeɛ kakra mu no deɛ nnim no mɛka afa ho. Light no wo kɔ fie biara mu a yɛde ɛhomanhoma bi a yɛfrɛ no wires na akeka abom. Na yɛde firi ɛyɛ light pole so na yɛatwe ɛba fie no. Na afei, yɛtwe ɛba fie no a, yɛasane de wire foforɔ atwe adeɛ bi a bulb ɛbɛ sɔ so. Ɛno nti bulb no nyinaa no na yɛakeka abom na yɛ ama no ɛyɛ switch baako. Na switch no kwan a ɔfa so ɛyɛ adwuma ne sɛ ɔwɔ baabi a wo mia so a na light no asɔ Na afei' wosane mia hɔ a na light no adum. Na deɛ ɛteɛ ne sɛ sɛ light no ahoma no nyinaa na yɛkeka bom na yɛde ba switch no mu a, wo mia switch no so a baabi a ɛma no ɛsɔ no na kyerɛ sɛ aka wires no nyinaa abom Ɛno nti ɛka bom a bulb no a ɛwɔ hɔ no ɛbɛsɔ. Saa na sɛ wo sane mia ɛyɛ switch no ɛso a na afei baabi a yɛakeka abom no a ɛma light no ɛsɔ no na asan abue. Ɛsane ɛbue wobɛhunu sɛ bulb no a ɛma light no pno nso bɛdum.